Eeee! Mahazo tombony aza ny manao hanya ntrano sady tsy mandany vola i ro hitatenga maso ny fanaova azy atokisatena ny fahadiovany matsiro avao koa, satria da raha natoray aby gnao.